يمكنني السباحه تعلمت فالعمر <hesitation> ثلطاش او اثناعشر سنه <hesitation> مستغرقتش برشا وقت للتعليم فيها خاطر هي جات فجاه مثلا السباحه انا مكنتش انا كنت نخاف ياسر من السباحه تودانكو جاتني فرصه انو <hesitation> مش فرصه هو شعره لغرقت مره <hesitation> من وقتها لقيت روحي اوتوماتيكمون وحدي تعلمت من وقتها وليت نرمي روحي وليت نعوم و سافا